سه شنبه د یو ځل بیا پيل ورځ ده. زما په ذهن کې د تازه هڅو، پلانونو او پرمختګ تصورات راځي. دا ورځ د دې احساس نښه ده چې لومړۍ هڅې ترسره شوي او اوس یې نتایج لیدل کیږي.